ग नाश्ते पंग डिनर ऊ टैमौ जामौ पसंद लानतौक, क्योंकि नाश्ते ऊ विकल्प जैसे पोहा, उपमा, पराठा या ओट्स हल्के रंग पौष्टिक निच। दिन ऊ अंतौ, जब शरीर आराम ऊ स्थिति ऊ निच दौक हल्का भोजन पचएमो आसानी निच ऐ नींद्रंग ली औबल बच। जु विपरीत, डिनर ऊ नाश्ते पंग खाउ दौकिच भारी निच ऐ सौमसि डेयाङगु ऊर्जावान तामौ सहायक मानिच। नाश्ते ऊ हल्का रंग संतुलित आहार दिनभरो ऊर्जा तामो ताइएस मदद लानच, जबकि डिनर ऊ भारी विकल्प रातिंग ऊ समय उपयुक्त मानिच।